Mainly, I say my people we all we are one la one dialect we can speak but for my ma was a business woman she was doing she wor traveling from one place to another so she know how to speak different different language like she can speak mandingo ley soso fula even in liberia almost ley tribes in liberia she can speak almost all like dah.